بسأله عن أكبر التحديات اللي واجهتها في حياته المهنية كيف تغلب عليها؟ آآ كيف اتعامل مع الظغوط؟ آآ يعني كيف يستلهم الأفكار الأب-الإبداعية اللي تجيه؟ ليش بسأل على هذي الاسئلة؟ لأنه بستفيد منها بأخذ إجابته أكيد إجابته هذي أكيد هذي الخطوات هي اللي وصلته للى-للي هو فيه الحين، آآ وبالتالي لو انتهجت نفس النهج أو مشيت على نفس الخطوات حجته آآ قد يكون عندي فرصة أفضل إني أصير مثله أو-أو على الأقل يعني مقارب له.